Isyakura isya asili pwisi indosa, pwikala amajavo, alafu pwikala amalaki kututereka twanza ning'ande, niutereka amalaki, mwanza namasebele, jiva ng'ande. <noise>